أفضل الأطعمة الحلوة، أحب الحلويات بكل أنواعها مثل الكعك والبسكوت والآيس كريم، الأطعمة الحلوة دائما تعطيك إحساس بالسعادة، وأحب تناولها في مناسبات أو كتحلية بعد الأكل، لكن الأطعمة المالحة برضو لها مكانتها، مثل الموالح ،والمكسرات، لكن الحلوى تظل في قلبي، الحلويات تخليني أستمتع باللحظات وتحسسني بالراحة.